Thamana ya mwanadamu kun duniani ni maisha samana kutitwesk sana ni mai alafu ukameva ni manilo teari hueva mungu akuninga maelekezo mwanadamu utateimane kwete undocho shendiliafo lazima uwe na imani kindo choose ukakilolia wekilolia saasawa na maisha afo kwasabau imani ni ndokutwe sana nalolia ni undokutwe sana, imani lazima wa mfumo wakaapa ufuhu utemainisha weu weumninga ili lomjiale tuikata teari ukarunda kasieke ndege undusha. imani uku utamloa satiti kimuvurojo nola njia tuki enda runda kiete tevate teari umemekolia nduvja chai ndoundusha na kunati kushka ndo uwe mpaka tai mololia mungu akakora kindoi ukashenua kabisa mpaka msurika kavuma ukamba nimilolie nani longa lolialindoke ukakolia ukamba ye. Kashika nduka ye mungu kaanza sana ukambeta mungu asante nililolia shoo kashkia mungu asante ndo kicha kushenia wtamia na wana saio ukavai kute ndonga hemba kunai lakini mungu kakindora henka shandua ti niolanga kulia mungu ne alikaribu na nenge kwa chocho nenga hamba kila mwana uve na imani kwamba kute mungu mkwete dinu na mama, mkwete manyakiokio mchooki, kwete imanya dunia inditata. Na mwana kaevana nimunika maedumia tusunga kuta nipungiwa na kindofo lazima afe nandoksha alafu ye manya hetaraha kwasabau hata mndua miafaka shasha na hasira vatoto temani kwete manyukumba kwa haraka fo lakini ukaloka tete mani utasira au ktenduachura horoni lazima ii shi kindo kikuingilie yatashan chocho shingia fo rohoni kwako na kitacho kiingi vo kitatcho uking kwa imani mlolia. Imani ni kinga ndwesana kuliko yeresi moni imani kwa chocho ia ichocho ukakoliwa nifwa cha nafofwa toka nungamba lazima mnemducha cha mama sungimbie kindoke mpaka lolie angole chin mwandamu fo kakola ngete imanya, ngehia mungula mungu ni kabla utamshika nokole valia kwa imimelora kashainingia kwamba msoswa mesha kundshavo teari ndo kupokea ngea mungu asante ngea mungu utiki asante na mia mungu asante ukasha papapa yesidingia mrataba bayetu ngasali baba yetu mara katatu tungai na salamu maria katatu ngama ukalolia umoshi mefanya to ata ukunduta hasira yo kiwoukia hata ngete tanarevo na ngekujibu fo teyari nig nilolia lasha nying nyangfaini domfa sefo bouya kwa fofo mmona bouya alafu uka mer ukaondoka vola mjinehuia nene kufa vokaa kwa fofemuni katika maisha vowashala. Kumba nchoko kolia vandu vete matatizo menyengika veishinya fu makofo nuva jengea rohoni ule fanya mdnu fulani ndo fulani ukakola kinga ya roho ilivo kwete ungili mavo ata na walta namtua mwili mavo hata na waja wanangamkie kuji hujimaro toka nemanya halafu ukamva nemane vanu vewekwa weu ulumsai vishwka minisefo, peshava mndu suna msaibinkibiti la ndo twaka tumfanye cheulika kila ndotuwa tunguka twikati chemkolia vo niiki na likuduru uva kamvokia ndolie mungu suwadoka mungura majibu. Neukama lolia mauya lole lukamba sia ngehende mungu ngeikataa teari hulando ndaota ndoto za ajabu ajabu ukuloliata vanuwa limefelu kasha yani kumbuka kwamba we uko kwenye mkubwa. weigid mtihani utue mtue utwetwe utete kaskwavo katika maisha vo. Nitacho utamie uifkirie nimunda rundata mala manganya denuwaka shai pesha ndele maisu sukare kamteja na mafuta, kamteja na kila kindo hauja manile anavengi verunda ndaata paka vakula findo vyovyo hehe timama mja vengwi kwichida namsukuma ve mama naola nyiatema fkasha <noise> nartema kwema ni fukasha nisirwa msukuma vo mamnyi anerwa meenda foka vanduwe vamveshia mabesa. Mtu hakahoki fyo mpaka ukamanya wete uhakika we manya kwamba mwana mangayanye ndane ngirairi ahh ankama teneanye kundi ve funduveni ngame henda he kolai faushilima Kola weshirima hure basi ifemndu utamle kwa imani kunu moyo wafukula lasaingui uuuht jivute roiva vawa ehhm laz weta kulia sankikivo weia mungu asante nkikinducha mlucha na hemba weiki ngaya kwa umlole teyari kitroye kava nasadma nyakata, basi uvundum ukagoja tuka mbahe nidinia tifa mlongola mlo wamrora kumbuka teiginfo yani iik bila imani kwete mndu checheze fanika vo katika maisha na mwana kwasha mnduli bila wachie mani mbele kute maendeleo fo mhh weimani wevora mnokidi kwasha shalivi shamba uni nusha wedwaa ndokinivo kilikwasha ehh.